नया शहर म तै ऑटो रिक्शा अउ टैक्सी ले सकत हस। अब तो तै मोबाइल म भी गाड़ी बुक कर सकत हस ऑनलाइन जेकर। म तोर गाड़ी वही आके खड़ा हो जाहि जहा तै। होबे अउ वहा तक जाहि जहा तक तोके जाना है। गाव म हमन तो खाली बस इस्तेमाल करथि।